Karazana bibikely indray a, dia ny lalitra, ny moka, kadradraka, vitsika, <hesitation> ny ala, ny angidina, ny lolo, tantely, voangory, <hesitation> fangaraka, <hesitation> inona koa? Izay.